Ia, momba momba sakafo ndrô pôlôn̈y ndreky zen̈y irô pôlôn̈o àby àby io <hesitation> resaka pomidetera, leso ndreky hen̈a zen̈y ten̈a ny hain-drô. Irô zen̈y amy resaka fandokisan̈a izy. Aviô tia migiaka raha misy alikôly zen̈y irô koa fa mihin̈a.